қайырлы күн қымбатты тындаушылар
баршанызға сәлем қарлығаш экоподкасты кезекті эпизодына қош келдіңіздер
мен бүгін өте сондай пайдалы эпизод болатынына сенімдімін өйткені бүгін бізде қонақта экоблогер аида алимбекова
әлеуметтік желі әлеуметтік желіні пайдаланытындар аиданы өте жақсы біледі
аида келгеніңізге қуаныштымын қош келдіңіз
сәлем назым келгеніме қуаныштымын
аида осы экоөмір сүруге не түрткі болды
қалай экоөмір сүріп жатырсыз айтыңызшы
ыыы жолдасым шетелде бірнеше жыл оқыды мен де норвегияда ыыы бірнеше ай бойы тұрдым сол мемлекеттерде қоқыс сұрыптау ол әр азаматтың міндеті
сана сезіміміз сол уақыттан бері өзгерді
қалай күшті ал осы экоблогер болуға не түрткі болды қалай экоблогер болдыңыз
ыыы бес жыл бұрын инстаграмда аспаздық блогын бастағанмын ы кейін басқа бағытты іздедім
ыыы сол бір күнінде үйімде сұрыптау жәшіктерді сториске түсірдім ы жазушылардан жақсы пікірлер естідім ыыы содан бері ммм экобағытта жұмыс істеп жүрміз ооо
ы аиданы оқитын оқырмандар аиданың инстаграм парақшасындағы өте пайдалы посттарын оқып суреттерін көруге болады
сондай пайдалы ы қоқыс сұрыптау туралы білуге болады
ал осы ы тұрмыстағы қандай бір эколайфхактарыңыз бар
экобелсенділердің арасында үш і негізгі ереже бар
біріншісі ол ыыы жаңа заттарды сатып алуды шектеу керек
ы екіншісі ол ы ескі сынған жыртылған заттарды жаңадан қолдану ы тәсілдерін табу керек
үшінші болса ол пайда болған қоқыстарды сұрыптау ыыы егер сіз ы қоқысты сұрыптай бастасаңыз
ы жиналып қалған қоқыстың көлеміне таңқаласыз және де оған қаншама ақша кеткеніне және қаншама экологияға зиян ы тигізетініңізді көре аласыз
сонда экологияға жан ашу арқылы біз бюджетімізді үнемдей алады екенбіз иә
ал жаңа экобелсенділер бұл енді үш ереже сіздерге қаперіңізде жүрсін ал м қоқысты қалай сұрыптайсыз соны айта аласыз ба
а иә әрине үйімізде қоқысты екі жерге бөліп тастаймыз
бірінші ол органикалық қоқыс яғни ыыы тамақтың қалдықтары
екінші ол тбо дейді оны орысша твердобытовые отходы оған пластик қағаз металл электроника қоқыстары жатады
ыыы шығарудың алдында мен барлық қоқыстарды бөлек бөлем ы бөлек сұрыптаймын да арнайы уақыт болғанда арнайы пункттерге тапсырамын
ммм жақсы ал сіз өзіңіз шетелде тұрдым дедіңіз отбасымен тұрдыңыз олардың шетелдіктердің қандай бір дағдылары бар айтыңызшы
ыыы европада экологияға ы көп назар аударылады ыыы тіпті экоөмір үшін арнайы дүкендер де бар олар зероуэйсшоп деп аталады
ыыы мемлекет және бизнес ыыы экологияны сақтау үшін көп шаралар енгізді
ы әр адамға экологияны сақтауға ыыы сақтауға ы жағдай жасалынды
бірақ ы бұның бәрі белсенді қоғамның еңбегінің нәтижесі деп ойлаймын
сонда біз де белсенді болып экоөмір сүрсек осындай қоғамға осындай жағдайға ие боламыз иә
ал ммм қыздар енді қалай біз енді сұлулықты жаксы көргенді әдемі болғанды жақсы көреміз ал қалай біз экосәнді бола аламыз
ыыы әр кезеңде өзінің сәнділік талаптары бар
а бұрында қарасаңыз сәнді болу үшін көп жаңа заттар киім косметика күрделі прическа керек болған
ал қазіргі уақытта сәнділік бұл табиғи ы келбетіне жақын болу деп саналады
байқасаңыз жасөспірімдер ы көп ы косметика қолданбайды киімдері де өте қарапайым
ыыы жана зи ұрпағы заттың мағынасына және адамның сана сезіміне бизнестің жауапты тұтынуына мән береді
сол үшін сәнділік ыыы мағынада деп ойлаймын
сондықтан андай артық косметика андай бижутерия деген қажет емес табиғи болып та сұлу болады екенбіз сияқты ғой
ал ммм қазір енді ммм экология туралы көп айтылады көп жазылады енді енді жазылып келе жатыр
соңғы кезде алматының түтіні туралы смогі туралы көп сөз қозғалып кетті ал сіз қалай ойлайсыз і болашақта біздің экологиялық жағдайымыз қандай болады
ыыы қазіргі уақытта мемлекетімізде жасыл экономика бағдарламасы бар і жаңа экологиялық кодекс шығуда біраз шаралар өткізіліп жатыр
ыыы экобелсенділермен бірге біз жұмыс өткізіп жүрміз ыыы үлкен бизнес өкілдері де экожобаларымызды қолдайды ы ең бастысы бар қоғамның экологиялық сана сезімін оятсақ ы болашақта жеріміздің экология жағдайын түзетуге болады деп сенемін
мхм аиданың сөзіне қосыла кетсем мысалы бұл экоподкасттың жүргізілуі интернюйс бағдарламасының арқасында жүргізіліп отыр яғни кез келген экосәнді экобелсенді боламын десеңіздер қазіргі таңда мемлекет тарапынан қолдау да бар жоба ұсыну бар
неше түрлі бизнес бағдарламалар бар соның бір тармағы экология болса біздің ыыы болашаққа өз балаларымызға да өзімізге де денсаулығымызға да бір белгілі бір дәрежеде пайдасы бар
ыыы сол өте сондай қысқа да нұсқа сондай пайдалы і подкаст болды
біздің подкаст ол қарлығаш деп аталады
ы қарлығаш деген ол өте қазақтың киелі құсы қарлығаш қонған үй бақытты болады дейді және таза құс та қарлығаш ы және де бұл подкаст қыздарға арналған да
мысалы ыыы қыз экосауатты болса ол құрбыларына айтады ғой мысалы мен осындай экосәнді киім киіп алдым деп ал ыыы егер де ол ана болса ол балаларын үйретеді
сіз анасыз ғой сондықтан да ыыы балаларыңызға да үйретіп жүрсіз сондықтан біз і осы подкастты қолға алдық көп рахмет аида келгеніңізге
і қарлығаштың келесі эпизодтары да қызық болады деген ойдамын ы сау саламатта болыңыз рахмет